Ndikka mi yahi laarugo fim feere am, ngam tomi yahi laarugo mi yidaahayaniya malla ko saklata am to midon laara. Amma nyamuki to goddo don walla am nyamuki mi midon yia mi buran nyamugo nyamdu man duddum.